Portigala ndraiky zen̈y taminy tôno arivo efajato sivy folo valo amby tôno taminy alalany vasko de gama zen̈y. Izy na- nahita lalana raiky zen̈y mahakasika maritima nandeha ta Aindy tan̈y. Tamin'ny andran'izy zen̈y nisokatra ny nisokatry zen̈y fô van dekspansion'i empira portigey zen̈y.